जोष आतो हूँ तो सेवो मोटौ भी हुन और पत्लौ भी। आतो अलग अलग अनाज कू हुन जोसो गेहु को कुकड़ी को कोदो को और भी बोरि अनाज को जतला इस्तेमाल आलाग अलाग पोछ्वान बद्णोक करो।